Tao daftar tugas, nafadan ho tao daftar tugas sesuai no ndia keperluan. Atur barang nai uman dale, tao fe'e hata mana pakek a no hata yang ala ta paken, basa so na sanga mamanak ho pedan hata manpakek no manpake tak sila no bersihkan nahele uma ndale.